ما أتوقع إن الموضوع صعب، أول شي ب- بصير رسالة إنه اشتجت لجعدتنا سوا، وإنه وحشني، وإني حابة أشوفه، فبجوله مثلا إني متاحة اليوم الفلاني، الساعة الفلانية، وبخيره مثل بإننا نروح المطعم أو نجيب أكلنا نروح الحديجة، أو نتجابل في البيت، وإذا كان مناسب له يرد علي عشان نأكد على اليوم ومكان. ونتجابل إن شاء الله، بس الموضوع ما أحسه صعب يعني. بس.